Onré yendoré toro davii ya'a nduto yavidente onre toro chí ore atuna hi tonro ndeí ñonro chinda nuyo'o ye'e na'a nakua negua tuu, ndaka seguir toro atuu kuenta yenra hi toro ono ndandukuna ye'é, hi yeli toro chí nadavi ndavii nda onre yaján kuenta ndañonró, ndare toro janro chí kuaro yeto nitunru.